A' b'a'alche'oo' kumanoo' este ete ak'ä' a' a' a' a' b'a'alche' a' a' och, a' b'uj, pero a' b'ujej este a'lo' ch'iich' a' o- a' och kuman ukuxäntej kawila' tziku yan juntuu b'o'oy este so'oy jeb'a'an, porque la'ayti' kujantik a' a' kax, tu'ux kuyilik que que que que yan ujanal ku patal umächik a' kax ku- kukinsik a' kax y ku- kujantik, pero si si intenej yanten kax, yanten yanten junpepek' y ma'lo' tukin a' pek' ma'lo' kukinsik a' b'a'alche'oo' ete ak'ä' kukinsik xan y pek' je'la' kukinsik uchij yan och wa'ye' kujok'ol ete ak'ä' wa'ye' kumanoo' wa'lej y la'ayti' tanen tan uman ti ak'ä', ka' kuyilik a' a' och <noise> ku'alkätuk kumächik kukinsik tu- kup'ätik te'lo', te'lo' kuman, te'lo kuman ka' ku- ka' kuwilik que yan ulaak' ku'alkätuk tuka'ye', kumächik tuka'ye', kukinsik kup'ätik te'lo', kub'el tan uman te'lo', tan uman te'lo', tan uman te'lo', despuese kuyilik ku'alkätuk tuka'ye' y ku- ku- kukinsik tulaak' k'in ka' kasasak into'on kijok'ol kiman ki- kiman wa'ye' kinwilik juntuu och wa'ye' kimen te'lo', kinwilik ulaak' te'lo', kinwilik ulaak' te'lo' kukinsik oxp'eel och kukinsik tulakal ak' y ti entonces te'lo' ulaak', ulaak' ak'ä' kub'etik ulaak' b'a'ax ulaak' b'a'ax y despuese creo tulaak' kinsaj och ku- kujok'oloo' wa'ye' B'aje'laj ya ma'-ma' kukinsik och ya ma'an jo'mul ajkinsik tulakal, pero ulaak'oo' k'in manoo' si jach yan och, pero tulaj kinsaj a' pek'ej lot' tukinsaj tulakal a' och. <hesitation>